Gny amiko manokany zao gny tanjona amin'ny paosy kely amy jeans i de hagnavoniako fanjava, afotsiko kely vola igny de asitriko agnatiny ao.